Ese-ese ing ge ngone so pake ese ing ngone so pake koroho aki, ngone so pake koroho ngisi, la ngone na moda madoya ne ena koroho se coma ena hare ua.